<hesitation> וואס מ'נוצט זייף פאר די האר פאר. מ'נוצט עס צו אויסוואשן די האר ווען מ'- ווען מ'וואשט די האר מאכט מען קודם נאס די האר, און ווען אלע האר זענען נאס לייגט מען ארויף די זייף, און מ'רייבט עס אריין אין די האר און אויף די הויט פון די קאפ, און נאכדעם וואשט מען עס אפ מיט וואסער.